ùtòm iŋwáŋ kéñsé nnám ntọ igwá, ntọ ájòp. ntòp ájob ádé mkpéñé ñsiò ñkọmọ, mbén idém ámòdé nká ùruá nkégám, ñlád ndép káli, ñlád ndép áwọ ñlád ndép ntùén, nlád ndép máki mbén ñlád sọk ntòkájén ájid ididia ké ùf^k.